<hesitation> nimbere ndahamala zishughuli zyanje ndina vwiyangu vwa huihala na kuholamu shindu sha nyala huhola shindu sha ndayanza ni huvaya muvayo gwa ipulu. shichira shunyala uzayo uagavana na reshenyi iweneo huraya naro nauganza numuhuva. nimumoloma. nimumuloma makura genyu iweneyo ga vijana. alafu shindu shindig ndayanza huzia hulola za sha vahuvaa mushihuri sha virenge ama shahureza qwa ku tv nzi ndoree mbira awenoho shichira mbugure vwiyangu ndiono shinyala huvagura shichira vaandi rwiyangu vwenoro vavunula vakora shina unyola mundu azire khari mubaa. azie kungwa malwa. azie alewe na iweneo ni huzia huononya mangondo manyishi. vindu ivi. Shanyanzira ku shimbiru asara tawe, khola ndiyanziza, nisuunda zisaa kuri ngwi malwa ndonyonyee, mangonde anoo nzi malwa dunyonyee khari anyore ndakugasera mundu, unyara kuzia malwa ugose, uqwane na mundu kari ugimirwe lakini vindu vindivi ni vyeku yaanziza na kuikara alala na vashenye.